Niño jɨꞌɨnchi ku'u, niño ka'ndenchi ño, te nde ni ñini nka te naxi'inchi ye chiva naá, <noise> ye chiva naá xi na'ai ito'oi, xi jnu ñayivi te ndɨꞌɨ nii nda kuu chon.